Ün di eru ënt ël bosch che travaiavu, resiavu cun üna resia nurmala ën po dë bosch e l'avìu le spale girà a valle vers la valada e l'ai resià ën toch dë bosch, pöi a ün certo punto l'ai fait për gireme e sun restà ëngancià cun ün pe ën üna runza e l'ai fait la capriola ën darera e sun truvame setà, ai pa capì cume l'ai fait